أفضل التخييم في الطبيعة عاد الطبيعة تعطيك راحة وسكينة، ما تقدر تحصلها في أي فندق الفندق مهما كان فخم <hesitation> الهواء النقي النجوم في السماء، والهدوء كلها أشياء تخليك ترتاح وتستمتع باللحظة.